<hesitation> Zah tià mihira fa <hesitation> mitendry raha magnegno no tegna tià- tiàko noho ny mihira, izy koa ampisafidianina de satrià mihira, na fahitako limitiny fa piano mbola misy raha marobe tiàko hiagnarana anatiny.